Ин аст як қиссаи кӯтоҳ дар бораи Клеопатра. Клеопатра, маликаи охирини Нил. Дар замоне пур аз шоҳон ва ҷангҳо, вақте ки мисриҳо бо румию юнониён рӯ ба рӯ мешуданд, як зане бар тахти Миср нишаст, ки номи ӯ то имрӯз бо зиракӣ ва зебоӣ мемонад. Ӯ на танҳо зебо буд, балки хеле доно ва бофарҳанг. Клеопатра забонҳои зиёд медонист мисрӣ, юнонӣ, ибронӣ ва ҳатто забони румиро мефаҳмид. Ӯ китобхонаро дӯст медошт, бо олмо- <hesitation> олимони сӯҳбат мекард ва сиёсати давлатро худаш роҳбарӣ менамуд. Вақте ки хатар ба Миср наздик шуд, Клеопатра бо ҳикмат роҳи ҳимояи кишварашро ёфт. Вай бо Юлий Сезар, сипас бо Марк Антониё, ду марди пурқудрати Рим дӯстӣ ва иттиҳод баст. На барои худ, балки барои он ки Миср мустақил боқӣ монад. Аммо ҷаҳон беадолат буд. Ҷангҳои дохилӣ ва ҳасад хиёнатро ба бор оварданд. Пас аз марги Антоний, Клеопатра қарор гирифт, ки ба дасти душман наафтад. Ӯ бо ииифтихор зиндагии худро анҷом дод на ҳамчун зани <hesitation> мағлубшуда, балки ҳамчун маликаи озод. То имрӯз номи ӯ бо қудрат, зебоӣ ва шӯҳрати бузург зинда аст. Вай охирин фармонрави ҳақиқии Мисри қадим буд.